Gú úsàgoji yó pjàdül este... y ndzhü̂nü para tū́jmüji

Mbéka gí 'ä̀t'ä k'a ná jó'o

Nú bë̌zo jânge gá kjâ'a k'a 'ä̀t'äji yó mbáxua kja jñíni

Jôrüji t'éxe yó té para ñá'je jângó gá ts'áje k'ó né'e rá ts'áje

'ätäji yó tjō̌mëch'i para... rá... rá mbüs'ï k'a síbi para rá ndá'a yó tjō̌mëch'i para hö̀gü ná jó'o

Yó b'íjtu k'o hë́zhi k'a jñíni ngéjo kjèzhe k'ö̀s'ü pájna ngéko hèzhejí të́zhe yó ndíxu

Yó b'ë́zo k'a dyá ná nójo es... gö respetágöji porque yá ná nójo b'ëzo yó kjátë́'ë xíts'i... xíts'iji rá réspetágö nú b'ë́zo

Yó ndíxu kjajñíni 'ät'äji k'a rá z'íji pë'ch'ipji xë́dyi para juǐñi yó téxe yó té k'a mbǜ'ü k'a ngǔm'ü

K'àk'i rá tjéjñe ká 'éñeji yo tí'i.

Ndízi jñônk'a b'ǚb'ü àjñíni kja mā̀'mā̀ jñō̌'ō San Mateo ngé nú b'üb'ü kja mbǚrü téxe yó manzana

B'ǚb'ü nú kjṓtjō este para... m'a 'ä́'ä nú pjèm'e rá kjó... kjótaji k'a rá síji nú ts'índeje

Yó xútǐ'i xíts'iji rá dyä̀t'äji k'a rá síji

Yo b'ízhi ka 'ä̀rä ji k'a jñíñi k'a mbáxua ngèjo b'ízhi ka b'izhi gè xo b'ízhi ka péb'i yo b'èzho

B'üb'ü yó të́'ë k'o pögüji pjíño para pjögü yó té

B'ǘb'ü yo 'áñimale k'o b'ǘbü jân í jñìñi pjàd'ü ngö̀ñi k'îjmi tèxi í ts'ímbaro k'o b'ǘb'ü k'a ngùmü

Yó t'ǐ'i kjo kjátë́gë të́'ë kja ngǔm'ü dyàkja náji jñátjo

Rí 'ä̀t'ä para dyék'a rá dyé ngué'e yó t'ǐ'i, rí 'ùnü mbé k'a rá 'éñe

Rí ndéko má dyà né'e ka rá ts'á'a má rí xîts'i... rí xîpji rá ts'á'a

M'a tsjípjiji yó të̌'ë̌ yó té k'àjñíni, 'ä̀t'äji ná pǔnk'ü jñôna para juíñiji t'êxi yó té

M'a k'â'a mi xútǐ'i mí 'éñejmé'... í ñójme yo pá ná ná ndójo gó... ró b'ǘntü íñojpje nù ñî'i

Rí tom'a k'a ch'om'a, rí t'om'a xágö, rí tom'a ndém'uxu para 'ät'ä k'a rá sî'i.

Yo té'e mà 'ä̀täji mbáxua nòroji tézhe yo té'e para yä̀t'äji nu mbáxua

T'embáne hêch'eji yó bíjtu para dyàra ndǜs'é'e

Jângé gá dyä̀'täji jó tjṓsëjme para síji yó té. este... gö... gá 'ä̀t'äji b'ëch'iji nájnù nú pjème para rá mbés'e yó tjṓsëjme para síji yó té

Yó ndíxu m'ândǔnte pjörüji yó nána o para j'arándúsü k'âná jié'e

Na mbáxua 'ä̀t'äji ngö́ñi para zìji tèxi hio té'e ó 'ä̀t'äji ngéjko gè k'o k'âji k'a mbaáxua

Yó pë́pjiji yó të́'ë k'a jñíni pë́pjiji k'a hûm'ü para ndùjmüji k'a rá síji

Nuts'k'ó rí jñátjo jñá'a rí nkö̀'ö mí nána y ñôjb'e kja b'ǚb'ü kja jñíni para dyá rá b'ë̂zhi

Ma rí jā̀ndā ná kìjmi mí ti'i sû'ugö rí 'ä́rä cā̂rga 'òra b'ǚntjü

Nuts'ko pítsí nù kíjmi porque ró hā̂ndā ná... ná kíjmi k'a mí ná nójo ngek'o nú ja'a rí mití sū́'ugö

Núts'kó rí né'egö rá kjá mbàro para rá tsíndzapjü rá m'â'a jângo gí rí né'e 'àm'a

Mâ'a rí sö̀dyë rí sí'jñéchje para jògü

Gí bǜnk'o... bǜnk'o kja jñíni porque rí sö̌'ö rá ndzôd'ü rá jā̂ndā téxe

Pa mí ts'ijk'egö mí rí né'egö m'â'a mí b'üb'ü íntá'a porque rí 'éñe mí téxe íjñópji

Pjèko sö́dyëji yo té'e k'a jñíñi k'a ná 'ü̂ 'ü yó pjèmeji